Lu Brasili havi na cultura viva e china di culuri, fruttu di la mmiscata ntra africani, europèi e pòpuli indìgeni. La mùsica e lu ballu sunnu centrali, cu lu samba e lu forró ca si sèntinu di ogni banna. Havi puru na tradizioni religiusa forti, cu lu sincretismu ntra cattolicèsimu e riti africani. Lu caluri di la genti è na cosa ca si senti sùbitu, comu puru la passioni pi la festa e pi lu futtibolli.